मी बग्तय की हाळी तुमी एका नव्या आर्ट वर्क घर काम करतात। तुमचा पहिले शिक्षाणिक वोरस आसण सुध्दा तुमी फाटी रवानात ह्या बगून मका खुब बरा दिसता। तुमी जा तुमचा काम करतात ता तुमी फुल फोकस करुन आनी जो विषय आसा तेका धरुन आनी सगली मेलन काम करतात ह्येचा मका खुब कौतुक दिसता आनी मका ह्याय दिसता की तुमी तुमच्या ह्याय कामान यशस्वी जाताले आनी तुमका तुमच्या कामाचा फल मेलतला।